أفضل بصراحة <hesitation> طريقة السفر المفضلة عندي هي ال- عربية ، ليه ؟ لإن أنا مش بحب أوي فكرة ال- قطار ، لإن هو بيكون زحمة وفيه ناس كتير وغالبا بطئ ، زائد أنا بحب أصلا فكرة ال- سفر وال- عربية والطريق والهوا والتفاصيل دي كلها ، وطبعا بقى فكرة ال- العجلة صعبة جدا يعني بتاخد وقت ومجهود ممكن مستمتعش بيها أوي يعني، العجلة محتاجة مني مسافات أصغر في الغالب